Nanwa, o fa xa ndetexetunu xeniuxi xa ndadawaxa xa naketenu ña xanuanu o xa kotyinu oxa koetinu xahu ko kosiña xakosonu ñndete ñndida ñndida ñxu xeniu ñndetinu ñnuwa, xakadaxi limpieza, kadaxi ña feiene ñxu xeniu ñi te este ñanuwa ññu ñku detergente ñndida ñxu nxu ñxeti'unu.